Mataaro jariandona ja nthiguru e ngai kuuma antu i jaamangi mono na bwambere buria ndoonere bwina itumi ni urea baaba aambiraga muntu ni antu. Gukarariria na antu igutumaa muntu akethira aina baumwigika iindi muntu akethira agikaraa wenka ationaa muntu wa umutethia igita ria thiina rieja kwou kiri matoro jau jonthe ndira jamaingi ndeaiwe untu buria bunene ndeene o nthi guruu iiji i muuntu kwithira eena antu. Abeendete bagwataririte baite thanagia nontu muuntu jooju igita ria thiina kana ikeno neethairwa eena ba umwigika na baukarania noe. Nontu muuntu atiumba uchiumba kwou muuntu abuirite kwithira aikaraa na antu bangi na bou buonere buthongi momo kwina jaangi maingi ya kwithira muntu nabuirite kuthoma ibwega lakini inya ukathooma ukeethira utikumenya ukaraniria na antu noe gwatanira nabo nguine cionthe iriabukurita untu bubu bwithika buri bwotheri.